من أكثر المشاريب اللي أحب اسويها <hesitation> مشروب <hesitation> عصير الموز بالحليب ويكون في ثلج ويكون إنك تحليه بالعسل وتضيف عليه مكسرات شلون تسويه؟ في الأول تجيب <hesitation> كوب من الحليب و تحط عليه موزتين أو ثلاث. بعدين بتكسر عليه ثلج. وتحط عليه شوية مكسرات وتحليه بالعسل